मए जिम जान चाहत हओं । कहेकि जिम बनुए फिटनेसके ताहिँ होत हए । हुना पर सबए किसिमे औजार होत हएँ । और जिममे सिखान ताहिँ कोच फिर होत हएँ । मोके ऐसो लागत हए जिममे प्रगति हल्लि और जाधा होत हए । तभि मोके जिम जान पसन्द हए ।